Tegna hegnao fogna mapifaly za za tô na de na de malahelo ary za egnao fogna mampimoe zah tô mahe anao io ko tegna mahay raha mapifalifaly za hé tegna marigna zagny.